tɔ mɪ mangtɔ fwara a fɪya Yamba tʊlangshɛ dɪ kɔr yɪnɪn da a yɔ yɛ ɪng mɔ a mʊr durtɪmɛ a lɔ kʊyɛnghɪ kɪ, nakɪr mɪ mangtɛ, wɪ kabɛ, mɪ nakɪr shɔkɪn tɪɪm, nakɪr shɔkɪn tɪɪm ɪng wanɪ, nakɪr shɔkɪn tɪm ɪng na na yɪb a fɪya tɛɛbɪn nɪyɛ, kɪ mɪ mangtɔ kɪngnɛ kɛ, ɪng shɔ nɪ dɪ yikə nɪ kɪ wɪ lamtɛ dɪya mɪ wa mʊshɪ kɪ, lamtɛ tɛɛr wʊnɪ mɪ wa mʊr shɪ kɪ. Mɪ mangtɔ fwaraa fɪya yamba tʊlanshɛ shɪdɔ wɪ a bwaantɛ wɪ yɔrɔb dɛ kɛ, nakɪr mɪ mangtɛ, nakɪr mɛkɪr kɪng nabɪyang a fɪlɪn wash, a nabam bʊng ba dɛ yɪ bʊ, mɪ mangtɔ nakɪr wɔ wɪ bɛttɛlɪ a dɛ yɪ kɪ, kɔn mɪ mangtɔ mɪ kɔ fʊk yikər nabiʏang dɪ fa nabɪyang a chak kaka, dɪ shɪ a tam shɪdɔ bɪ mɛkɪrtɔn shɪ kɪ, shɪ a <noise> ya yaam dɪ shɪnɪ, ɪng wɪ mɪ nwatɔ nɪmansha lɔb-lɔb ka mɪ tɪ a kakkan nɪbɔ nabɪyang mɪ mɛkɪrtɔn shɪ kʊ, ɪng wɪ mɪ nwatɔ nɪmansha. fɪ mɪ nwatɔ nɪmansha wɛ a fɪ? mɪ nwatɔ nɪmansha a fɪya shɪ kɔrfɪ mɪ mɛkɪrtɔn shɪ wɪ, ba mɛkɪnɪ ka kɔrfɪ mɪ mɛkɪrtɔ bwɛkɛ kɔ, ma koom-koom bwɛ dɪ nattɛ a mʊr kʊdda bɪ yɪɪm bɪ mɛkɪrtɔ shɪ wɪ ma koom koom shashɪm wɪ kʊnʊng wɪ bɪ nʊngʊnɪ wɪ bwɛ nadʊ mangtɔ ma yɪmɪn yɪmɪn bwɛ dɪ nwatɔ nɪman shɪdɔ bɪ mɛkɪrtɔ wɛ. Kuma bwɛ dɪ nwatɔ nɪman kɔ kuma dɪ kachutɔ shɪdɔn da mɪ mangshɪmɛ, tɔ a fɪn fɪ nɪ nɛ, kamɪ mekɪrtɔ nabɪyang wʊ kɔ ɪng wɪ mɪ dɪngtʊ lɔb lɔb, mɪ yɔ tɔ nungi ɪng kɔ dɪ nabatɔ naan wɪnɪ wa ka na naba da a mʊrnɪn kʊda, fɪ nɪ mɛkɪrtɔ nabɪyang wɛ, kamɪ kɔ dɪ naba tɔ naan wʊnɪ kɔ, ma kɔ been a yɔ yɪ mɪnɛ nɪɪn dɪrmɪn, mɪ nwatɔ nɪmangshang nɪɪn dɪɪr mɪn mɪ nwatɔ yʊng-yʊng nɪɪn dɪrmɪn mɪ nwatɔ shɪdɔ mɪ mang tɔ wɪ dɪ nabatɔ makɔ nahɪyang dɪ kachʊtɔ, kɔn binəng nabɪyang nadɪ shatɔ shɪ, ɪng shɛrdɪ kɔ ma lamtɪn karfɛ ɪng nɛkʊ ɪn shɛrɪdɪ ɪng wɪ mɪ nwatɔ nɪmansha lɔb-lɔb. binəng ɪng wɪ bɪ fayɛ a nungdə, be kɛ yɪ shɪ shanɪ shɪdo nabɪyang shɪyɛ, kashɪ be lɔ kɔ, be dɪ kɛtʊ shɪdɔ ɪng mɔ ma manghshɪmɪ shɪ shɪdo nabɪyang shɪye dɪ kɛshɪ kɪ namɪ nwatɔ nɪmasha mɪ shɪdɔ wɪnɪ ma mang a kʊdan mekɪr kɪn nɪwɪ dɪ lamɛ lɔ wa? nabɪyang ɪng wɪ be dɪ mang ngasharɛ a durshɪn ar dɪ nabatɔ ɪng wɪ tɛbɪtɪn shɪyɛ dɪ nwatɔ nɪmansha ar be kuma bɪ mwatɔyɛ a nungdə kɛ bɪ kɛ yɪ shɪ shandɛ nɛ shɪdɔ bɪ mangtɔ mɪ nwatɔ nɪma shɪdɔ wɪnɪ wɔ lɔblɔb mɪ nwatɔ nɪmansa lɔb-lɔb kɔn mɪ nwatɔ nɪma kabɪ, kalkang a kakang Yamba kɔ, ɪng wɪ nwatɔ nɪma bɪ yɪ bɪ nwa kɛtɔn Yamba lɔb-lɔb a yiim mɪ mɪ yɪm a mʊr dʊrtɪmɛ wɪndɛ, kɛ kabɪ nɛɪyɛ nakɪr wɪ ka yɛlɛm wɪ nakir Yamba kɛ kɔ mɪ dɪng dʊrmɪn mɪ sha mɪ fang ɪng tɛshʊ. dɪ nabatɔ naan shʊnɛ kɔn mɔ wʊnɪ wɔ fɛlɪ wɪndɛ nɛ wɔ ma katakata kɔn nabɪ nəiye nakɪr wɪndɛ nɛ shɪn mangɛ ɪng wɪ nakɪr ba nɛɪyɛ a lɔ balla kɛ, ɪng wɪ mɪ kʊratɔ ɪng da kɔ ɪng kʊn kʊ mɪ kʊrata wɪ chʊb dɪ mɛɛ dɪ kɔkɔ wɪ nɪ mangtɔ kʊrakɛ a dʊrshɪn ɪng tɛshɔ fang kɔn moonsha ba nɛɪyɛ yɪrɪm nakɪr wʊnɪ shɛ kɛ namɪ kʊratɔ ma lwabɔ ɪng tɪya kakkar nɪbɔn da yɪn shɪ rɛ ɪng kɛ ketɔ a fɪye shɪ, shɪ a nwaye, kɔn ɪng wɪ namɪ bɔttɪn dɪɪr mɪ mangtɔ kʊmɪ shʊʊr koko shʊʊr mɪ fangtɔ nakɪr, Yamba. Yamba ma yɪmbɔ, shanɪ ma katam a kaka ma nakɪr ʍin wɔ a dabɔ nana ɪng mɔ mang kɔn ma mang nɪ Yamba, mang narkɪr shɪn dɪ bʊtɔmɪn, ɪng ka shɔ mɔ nɪma mangdɛ ka mɔ mɪ mang kɔ chak kakka mang kɛtɪshɪn dɪ mʊ ɪng bwaan tɪ mɔ a bwɛrɛ, kashɪ daɪ fang Yamba kɔ ɪng wɪ mɪ nwatɔ nɪma a nɪɪn dɪrr mɪn, kɔrfɪ da ma yangɪn kakkan nɪbɔ ma kɛ kɛtɔ kɛ ma yɪmɪn mɪ nwam nwam a wɪ nɪɪn dɪrr mɪn dɪ mangtɔ kʊshɛm mɪ nwaam daban ɪn nwa ɪng yamba dɪ kɛ tu keto ɪng kash mɔ mɔ tɔ iɪng mɪ nwətɔ niman fɪn fini nɛ lɔb-lɔb ɪng wɪ mɪ nwatɔ nɪma fɪ nɪ ne.fɪ wɪ a bwaantɛ wɪndɛ nɛkɛ ɪng wɪ nwets nemo ɪng kɔ bɪ yɪtɔ nɪbɔ nɪmansha a bʊrka, a lɔ farfare ye fafare tebwe yɛ nebwe, tebwe yɛ nabɪyanshɪye a wɪ kʊ lɔ wɪ nɪ yɛ wɪ nɪ a wɪ mʊr lɔ wɪnɪ yɛ mʊr lɔ wɪnɪ ɪng wɪ mɪ nwa nɪmansha lɔb Ma yɪmɪn yɪm wɪ bɪ yɪtɔ yɪlangshang ngɛ, ɪng wɪ dɪ bɪtɛ, ɪng wɪ dɪ bɪtɛ shɪrr bʊrka, ɪng wɪ dɪ bɪtɛ shɪrr lɔ, ɪng wɪ bɪtɛ shɪrr a tɪmɛ, a fɪ mɪ yɪm mɛ yɪlangshang, nɪman Yamba kuma wɪ dɪ bwaantɛ dɪ daan nɪbɔ dɪ yɪtɔ yɪm nɪmansha dʊrtɪmɛ wɛ, mɔ ma nɛɛm tɪkɪr a fɪɪn fɪ shɪ nɛ. ɪng fɪ mɪ fʊk ɪng mɔ <noise> yɛ kɪnɪ mɔ, yɛ yɛ lɔ kʊyɛngɪn nɪyɛ, yɛ lɔ Yebu nɪyɛ dɪ daan. mɪ fʊk tɔ kɪ nɪ yɪm yɪm lɔ nɪmanshang, kɪ nɪ yɪ yɪm nɪmanshang wɪ kɪ na bɪlkɪkang, wɪ kɔn nɪman Yamba wʊnɪ wɔ, ka wɛ kʊ ba fa a dʊrshɪn, ka wɛ kʊ ba fa a lɔ shɔ, ka wɛ kʊ ba fa ka fɪ ma fa dʊrmɪn, ma yɪmɪn Yamba ba tabadɔ dʊbɪn ka mɪ tɔmtʊ shɪdɔ yɪlɪna dʊrtɪmɛ kɔ, Yamba naba tababɔ dɪbɪn shɛ ɪng wʊshɔ, ɪng mɔ na mɪ tɔmdʊ shɪdɔ bwiir, mɪ tɔmtʊ shɪdɔ yɪlɪn wɪ ɪng da nɪbɔ ba kɔ, ba shamsham shɪ kaɪ bwɛnɪ nɛ ɪng wanɪ ɪng bwɛlɪn Yamba kɛ, Yambaa shashɪ kɪ nɪ mangdɛ shɪdɔ bwiir, kɪ nɪ mang shɪdɔ yɪlɪn, ɪng fɪ nɪ tɪɪ a dʊrshɪn, kɪnɪ bɔb ka dɪrr, nɪ bwaan ka kɛtɔn Yamba wɪ a kɛ nɪ shɪ kɪ nɪ tɔm shɪdɔ yɪlɪn, kɪnɪ mang shɪdɔ yɪlɪn, dɪ fa a wɪ kɛtɔn a fam yaam kaka, dɪ ɪng fa nɪbɔ da a yɪmbɔ ɪng shɔ wɛ, ɪng shɪdɪ kɔtʊ shɪdɔn da mɪ tɪmta a dʊrtɪmɛ wɛ ɪng wa nɪ a? ɪng bwɪɪyangshang a? shɪdɔn ɪng shɪ dɪ kɔtʊ, ɪng shɪ dɪ kɛɛn, yam mɪn ya tɔ kɛ ɪng shɪ wɪ dɪ kɔɔn, ɪng shɪ wɪdɪ kɛɛn, daan fɪ ɪng ma dʊbdɛ, shɪdɔ mɪ mang tɔ kɛ wɪ bɪ yɔtʊ nʊngɪ, ni sha dɛ fa nɪ dɪya.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 bɪ kɛen shɪds mɪ mwal mwale kɛ ɪn kəshɔ bɪ ya bɪ kɛnɪ yɪn nɪbs fɪriim shɪds mɪ timts kɛ shɪds mɪ mangtɔ shɪds mɪ kɛtiki shɪds mɪ malts a butumɪne to iɪng shɪds bɪ dɪngnɪ dɪya kɛ kɪɪnn nɪn na sa nɪ na fankuwɪ yesu na yank yam yaan a mʊr nubg dɛ she, na kɪɪnom- kɪɪnom sho na bwatim bwanɪm shɪds a kɛwɪɪn ɪn chim chod na kubu kɛtɪn yamba kə kəna shɪram kɛtɪn yamba ɪn tɪkɪr kumu a kɛnɪ shɪnɪ ya a mʊr kɛtɪn shun na fam fam shɪds kɪnɪ fungts kɛkʊ kə nɪ bɪti shɪme doom doom kʊ kidɪ sha bɪtɪnɪ bɪ yamba dɪ dɪngtu nɪn dɪrmɪn, dɪ dɪngtu nɪɪn dɪimɪn, shɪds dɪ dɪngtu wɪɪn iɪng shuds mɪ timta? iɪng shɪds ba yikɛ nɪ iɪng shuds yamba nanɪ shɪnɪ mang a dʊr time kɛ shɪ kɪnɪ wube nebs da a fankuwɪbs ɪnsho wɛ a dube be nɪ ya yaam dɪɪn kɪnɪ wube nɪbs da ɪn wɪɪn tooshnɪ nɪ da a kətame kɪnɪ yoddɪ dɪ bwɛbɪr kɛto a bɪbɪr lɔ kɪnɪ wube kəngsa, kɪnɪ wube fanshe dɪ shɪds dakɪnɪ timts ba mɪr mɪnɪ mxr kə tenglem daba kɪɪn ba mrmɪn mxr nunghe nɪ yatɔ yaam warɪ ya sho kə tenghlebu dɪ yatɔ yaam kʊ nɪ yikx nɪ yikx tishɪn kwaaan tɛɛn butɔ kwaan kughon kɪɪndume nadɪ yata yaan yilangssd a mʊr kɛton yamba kɔn kɪɪn nɪ yotɪn d shɪds bwɪɪnir kɪɪn kɪnɪ kɛ kx iɪng tesh yamba ba be ba kɛn dɪ bo shɪds yamba be ba kɛnɪdɪ ba sa shɪ sa fankuwɪ nɪbu shɪds sa nɪ nɪ mang a mʊr kɛtomshɪne nanɪ yads yaam a dʊrshɪn ba nwa nɪma nɪye a fɪ kɪnɪ yɪdɛ twɪrɪd kanɪ kɔ shɪdɔ bɪ tɪmtɔ a burka, kamɪ kɔ shɪdɔ farmɛ dɪ tɪmtɔ a dabɔ kɛ ka mɪ kɔ shɪdo na nɪma dɪ tɪmtɔ a dabɔ kɛ shɪnɪ yɪdɛ tʊrɪd Yamba sha shɪ yɪdɛ twɪrɪd shɪ kɛ kɛtɔ kamɪ kɛ kɛtɔ kɔ Yamba a sha sha ɪng shɔ sha dʊrʊm-dʊrʊm chʊng chop kɛtɔ dʊb mʊrɪn kʊda chop kɛtɔ ma yaddɛ chɔp kɛtɔ, kashɪ dɪ nɪɪm dɪɪr mɪn ɪng wɪ dardar yɛ yamba nami tɪmdɔ shiddɔ bwɪɪr mɪ tɪmtɔ shɪdɔ yɪlɪn shɪdɔ Yamba a kɛkɪ <noise> ma fangtɔ shɔ wɔ dɪ chʊm-dɪ mee dɪ koko mɪ chungtɔ mɪ fangtɔ shɔ Yamba kɔ, Yamba ba yɪkɛn yɪkɛn dɪ daan shɪdɔ ma fɪrkɛ, Yamba naba taba dɔ yoon a bwere yamba ba kʊngʊn kʊngʊn, Yamba ba yoon a kakka dɪ ya yam yɪlanshang kʊn nami tɪmtɔ kɔ Yamba ba yoon a fɪ na fang na fang <noise> na fang bʊtʊn nɪyɛ a toon wɪ shɪdɔ nɪ fungtɔ nane a naba wɛ naba nabadɔ a mʊr yam nɪyɛ kɪnɪ yatɔ kɛ mɪ fangɪn yamba mɪ fangɪn kʊn shɪdo mɪ fʊktɔ mɪ famg me kʊn nami mang dɔ wɛ dabɪde shɪdɔ Yamba a keen shɪ mangwe <noise> shɪdo shʊ ma mangwe nɛ tɪkɪr a durshun ya yaam a dʊrshɪn kʊn kɔ ma yabɔ yaam a dʊrshɪn, kɔn ma mangnɪ nama nwadɔ nɪmasha ɪng wɪ mɪ nwatɔ nɪman wʊrɛ yɛ barɛ, kadɪ yɛ tɔ nɪmansha kɔ ɪng wɪ mɪ nwatɔ nɪman tulashe bwe yɛ tenshe yen bwe yɛ tenshe kə shɪ dɪ yɪɪm <noise> yɪlangshank kɪɪn naan wɪnɪ kɪm ka bɛ wɛ, ka bɛ bɛ kɪ fɪrang nɪ, nɪɪn Yebu, dɪ Yebu a fa dʊbkɪn mʊr dʊrtɪmɛ, nɪɪn nɪye dɪ fa a dʊb dʊrtɪmɛ kʊma nɪ shak kaka wɛ, ka bɛ kɪnɪ yɪm yɪkɪnɪn kɪm wɪ, <noise> kang kashʊ shɪrakɪn Yamba kɔ, Yamba na ba bɪtʊkɪmɪ dʊ. Yamba dɪ shɪra naan shʊ nɛ, tɔk kɪmɪ a mʊrɪn shinin yaam ka kwɪ wɪ kɪ, kɛnkɛngɛ ka kwɪ wɪ a fɪɪn fɪrɪ, a statɛ nɪyɛ a gɔmbɛ, ka tabɛ nʊngdɛ ka bɛ nɪmansha yamba bɛ yɔtɪkɪm fɪnɪ nɛ, bɛ nɪ yɪm a mʊr kʊda wɪnɪ. ɪng shɪdɔn da na taba bɔ kʊrashɪ a nɪndɪr niye nɪ na mangɪm mangɪm mɛ, <noise> kɔn Yamba yɔmɪnɛ dɪɪ wʊndɛ nɛ wɔ, dɪ dɪya wɛ, shɪnshɪn ɪng shɪnɪn nʊkʊr, dɪya wʊndɛ nɛ daam wɛnɛ yɔrɔb shɛrɛ dɪɪn, bɛttɛrɜ kɔbdɛ, teer kʊl dʊbʊ yɔrɔb dɪ wɛ nɛ ɪng naa shɪtɪn ɪng naa, wɪ dɪya nɪ daam a mʊr kʊdan Baba wʊnɪ nɪ kɔntɔ kɛtɔ wɛ, ma nwam nɪmansha tʊlanshɛ, ka nana ɪng kashʊ shɪdʊ mɪ fʊktɔ a naba kɛ kɔ, nana yadda na yɪ naan wɪ nɪ kɛ nana naba nab dɔ, nana baba wʊ nɔ wɪ a nɛnnɪ lɔ wʊnɪ wɛ, nɪ kɔn dɪya nɪ mangtɔ ngasharɛ dɪɪn yɛ kɪm, nɪ nwakɪkangtɔ yɛ kɪm wɪ ɪng na naba nabadɔ, mɪ mangtɪshɪ fwara Yamba tʊlanshɛ, mɪ mangtɪshɪm fwara yamba tʊlanshɛ, ka mɪ dɪng kɪm kʊ na mɪ mangtɔ kʊrakɛ a nɪn dɪrr mɪn, <noise> mɪn wʊshɔ dɪ naba naan wɪnɪ kɛ, kan kashɔ a wɪ Yamba a yɔ naan wɪnɪ kɛ kɔ nana nama tabadɔ ɪng yɪ nye mo, nama tabadɔ ɪng yɪ yɛ mɔ nɪ kɛntɔ kɛtɔ, a tɛn bwɛ yɛ yɛn bwɛ nɪ yɪm a mʊrɪn lɔ wʊndɛ nɛ wɛ, ɪng shɪdo Yamba a bɪlangɛ, ɪng shɪdɔ yamba a fʊkkɛ kɔn nɪ yɪm dɪya ye nɪ kɪm. kɔn nɪ kɔntɔ kɛtʊ wʊnɪ wɛ, <noise> nɪ shab shɪrr, nɪ dɛ mwɛ, ɪng ka shɪrr nɪ nɛbkɪm kʊma ka dɜb nɪ bʊ dɪ wanɪ kʊrakɛ wɪ bwɪɪr, wɪ kɪ yɪram ye kɪm nɪmanshang, tɪkɪr rɪ ma fwaratɪn Yamba, mɪ fwaratʊ Yamba tʊlanshɪn yadda a mʊr nɪ, shanɪ yamba a bɪtɪnɪ a shɛnɛ, shɛnɛ na yɛ lɛklɛk, na nwabɔ nɪmansha, shɛ Yamba dɪ dʊr nɪ shɛnɛ dɪ bʊtʊn shɪn, kaɪ yamba ɪng shɪnɪn wa shɪ, yamba ɪng shɪnɪn fwara, kana fwarabʊ yamba kɔ na mangbɔ shɪnɪn tɪkɪr, kana fwarabɔ yamba kɔ na kɪrɪm kɔn, kana fwara bʊ yamba kɔ yamba na ba nwadɔ nɪman nɪyɛ dɪ yɪm wʊnɪ kɪ nɪ yɪm a mʊr dʊrtɪmɛ wʊnɪ, a yɪm wʊnɪ kɪnɪ yɪm a mʊr lɔ kʊyɛngɪ, nɪ yɪm a kʊlɛkʊ dɪɪn yamba a yɔ nɪ wɪ, kana fwarabʊ yamba shɪdɔ yamba a mang nɪ dʊwɛ tʊn na kʊntɪn lamtɛ kɔrfɪ wʊnɪ kɪnɪ yɪm, ba nʊngɪ nɪ shɛnɛ wɪ ɪng na kʊrabɔ naan wɪnɪ kɛ. Kaɪ na cham, kɪnɪ dɛ tɔ, kɪnɪ yɛltʊ yɛl, kɪnɪ daam yamba kʊngtɪnɪ nɪmangshang, mɪ mangtɔ, mɪ nwatɔ a dɪrr mɪn yɪlangshang, mɪ mangtɪshɪm fwara Yamba tʊlanshɛ. Lɔ wɪnɪ ba nɛbang nɪ ɪng lɔ kʊnʊng, <noise> wɪ baba wʊnɪ yɛ, wɪ lɔ tɛe, bwɛnɪ, yɛ lɔ Daʊrɛ, na yɪ dɪ daan nɛ, na mangtɪshɪm fwara Yamba tʊlanshɛ. ɪng shɪdɔn da mɪ fʊktɔ bɪ mʊrkɪkang dʊr bɪ bɪlkang wɛ, ka nana ɪng kashɔ bɪlkɪkangshɪ wʊnɔ kɔ, lɔ wʊnɪ ba mab layɪ ba nɛɛn nɪ wɪ, wɪ nɪ yɪm nɪ kɔntɔ kɛtɔ wʊnɪ, na naba nɛnnɪ dʊ, mɪ mangtɪshɪm fwara Yamba tʊlanshɪn. Mɪ fwaratɪn ɪng nɛnɪ mɛ tʊlanshɛ, mɪ fwaratɪn nɛnɪ mɛ tʊlanshɛ, ɪng shɪdɔ ka mɪ da mɪ kʊn kʊ mɪ mangtɪshɪm fwara tʊlanshɛ dɪ yaam yin durbime na kʊn a kansa, ma kʊn ɪng babama ɪng been doom-doom yɛ mʊ na kʊn a nabiyang yamba tɪkangtɪnɪ yɛ nɪ shɔ. Nɛɛn nɛ mɛ shɛ dɪ tattɔ a wɪ dɪ shatɔ kaka dɪ dɪngkɪn nɪyɛ, dɪ fangtɪn mɔ yamba nɪ yatɔ yaam yɛ nɪ shɔ, har lamtɛ koɔfɪ a mang mɛ makranta, mɪ nwatɔ nɪman sha a nɪɪn dɪrr mɪn tulanshɪn shɪdɪ mɪ mangtɛ ka nanna ɪng kashɔ ɪng shɔ a yoye a dʊr nungde, a chib kəmbir, ma mangɛ, ma ya fɪlɪn wash ma mang yaam kʊn ma mɛ shɪrr, kɔn dɪya mɪ yiim a dʊrshɪn, mɪ mangtɔ, kɔ ɪng nana bɛttɛlɪ a dɛyɪ mɪnɪ, kɔ nanna bɛttɛlɪ a deyɪ bʊ kʊ, mɔ kam mɪ mangtɪshɪm fwara yamba, ɪng mɔ shɪdon da a nɪɪn dɪrr mɪ nɛ, ɪng mangshɪm ɪng mɛkɪr nabɪyang, nabɪyang a kadchɔ shɪdɔ mɪ mangtɛ, ɪng kashɔ wanɪ shɪrr, ɪng kashɔ wanɪ kəmbir, ɪng kashɔ kɛtɔn wʊshɔ, mɪ nwatɔ nɪmansha lɔb-lɔb, dɪ yadda yamba a yɔye mɪ mɛkɪrtɔ nabɪyang, nabɪyang dɪ kadchʊ tɔ ka mɪ nwa nabɪyang dɪ kadchʊ kɔn dɪ bɪm mɪ dɪrr mɪn lɔb-lɔb. mɪ nwa mɪ yadɪ kwaan, mɪ nwa kʊkʊmɪn kwakkɪdang, a mʊr lɔ kʊyɛngɪ wʊnɪ wɛ, mɪ nwatɔ yɪlangshang ɪng tɛshɔ a sha kɛ, saboda shɪdɔ mɪ mɛkɪrtɔ nabɪyang, nabɪyang dɪ kadchʊ tɔ a fɪlɪn wash a shɪdɪ katchʊ tɔ ma mɛkɪr shɪ kɪ, dɪ nwətɔ nɪmansha ka ɪng shɪ dɪ kɔyɪ kʊ, a dalili ma mɛkɪr shɪ yɪ kʊ, ma kɔ ba shʊngʊm lɪs bɪ fwaraye, ka mɪ tɪm ɪng shɪ kʊ, ɪng shʊkʊ shʊkʊ. kamɪ ya, mɪ mɪ mang shɪrr kɔ, kɔ ɪng mʊkkɪn mwɛ mɪ mʊktɔ a bwɪr a tɪbɪr lɔ mɪ mʊktɔ mwɛkɔ ɪng shɪ na shɪradɔ nabi yɪttɔ a kangma namɪ nwatɔ nɪmansa a dɪrr mɪn, mɪ yamba ma lambɔ fɪn fɪnɛ wʊnɪ kɔn a mangnɪ shɪrr dɪ nabatɔ naan wɪnɪ kɛ, mɪ mang tɪshɪm fwara yamba tʊlashɪn, mɪ nwato nɪmansha a nɪɪn dɪrr mɪn dɪ shɪdɔ yamba dɪ mangme kɛ, ma fwaratɪshm yamba <noise> shɪdɔ wɪ ya bwaantɛ naan wɪnɪ kɛ a lɔ kʊyɛngɪ kɪ nɪ yɪm dɪ daan nɪyɛ kɪ, ɪng wɪ mɪ nwatɔ nɪmansha lɔb-lɔb, ɪng tɛshɔ a sha mɪ nwatɔ nɪmansha kɛ, ka bɪ yɪm yɪlangshang, ba bɪtɪ mɪnɛ kɔmɛ a mʊr tibir lɔ, wʊndɛnɛ wɔ, na mangtɪshɪm fwara, fɪ ɪng da ba yɔrang bɔwɛ na lɛbʊ shɪ dɪ shɪrr, ɪng yamba dɪ <noise> sha naan shʊ. Kashɪ dɪ shɪdɔ wʊndɛ nɛ mɪ mangtɔ, kɔmɛ wʊnɪ ba bɪtɛ dɪya a lɔ kʊyɛngɪ, da shaba tɔ wɛ kashɪ, bɪ yatɔ yaam a dabɔ kɛ kɔ yamba na nwadɔ nɪmansha kɔ nɪ fangtɔ yamba a kɔb <noise> a fʊdʊ nɪ shwalɛn nɪyɛ. Nɪ tɪm shɪdɔ yɪlɪn wɪ nɛɛn shɪn ba fan wa shɪ kɛ, wɪ dun shin ba fan wa shɪ kɛ, mɪ mangtɪshɪm fwara yamba tʊlanshɪn dɪ kalkangshi na kalkang a fini wɛ, na bɛ nɪ kwɛntɔ kɛtɔ dɪ nɪɪn yɛbʊ. Na kalkang wɛ mɪ mangtɔ fwara tʊlanshɛ, mɪ nwatɔ nɪmansha a nɪɪn dɪrr mɪn, mɪ nwatɔ nɪmansha a nɪɪn dɪrr mɪn a mʊr shɪdo mɪ fʊkto bɪ mʊr dʊr bɪ ya yaan warɪ, bɪ kɔkɪkang dɛ, bɪ bɪlkɪkang dɪ fa daan shɪdɔ kɪna mangdɛ a chak kakka, wʊnɪ kana ba ngal yɛ ma sha mɪ nama bɛ dɔ, ba nglalɛn baba ma wʊnɔ, shashɪ nasa bɛ dɔ, ba ngallɛn yayama wʊnɔ sha shɪ nasa bɛdɔ kɔ, a mangnɪ na cham-cham kakka ka, nana tabadɔ nɪ chak kaka, kɔn na mangnɪ ma fwaratɪn yamba yi dɪ daan nɪyɛ na shɪram.